Po mor, kam udhtu, ka qwn shum mir, pse m pwlqen avjoni shum, jam tu shku n Shqipni me avjonin shum her edhe m pwlqen boll, pwr zotin mu m pwlqen.

Pwr njerzt e vdekur i kujdes zoti edhe pwr gjana tjera i kujdes familja e vet, pwr zotin, shishto mana.

Un kam vizitu Italin edhe mw ka pwlqy boll, ka qen shum mir, ka pas zo.. gjona tradicional edhe ka qen shum e bukur, pwr zotin.

Pwr menimin tem, a mir, ko pak rregull, a qet, shishto mana, a mir, a qet, s ko nanj gja tjetwr, nanj gja tw thjesht.

ktona punt e reja ksam psk vwshtirsi n fillim, e mrapa s kam nanj problem kur rrin shum atje, shishto.

pwr zotin, shyqyr zotit e kena shpin mir, jena mir, me familje te tona edhe me gjyshen edhe me gjyshin, pwr zotin.

Nonj gjw tamwl edhe na i vo gwxime ,,, shishto. Ca tjetwr me ha n mngjes? Pse s ke shum oreks n mngjes pwr zotin.

Mana, Ca me than pwr historin e familjes time? Pwr zotin jena mir, t tana i kena mir, Ca histori me than pwr familjen teme?

Sha a ki IBAN? S jam mana s jam tu kuptu pwr ... Ca a IBANi mana, s e kam pa as ndonjiher, mana, s di C asht ky aibani. s e kam pa kurr, pash zotin.

Me lek, me sha tjetwr me pagu numrin telefonit, shishto shkoj me ble tele... numrin e telefonit, me lek, mana

Desha me than se me ushqimin e preferum unw ... kush ka qef pwr njw lloj ushqimi mund ta rregulloj, po ... nuk a se kam nonjw ushqim tepwr pwr ashtu, se un gjith ushqimet i ha, s wsht se jam e bezdisshme nwr ushqime

po s mujti n shkoll, ater dhe prindi si ka me i msu kalamajt? Prindi do bwj Cmos pwr fmijn e vet, edhe shkolla mrapa qw asht taman pwr at pun, edhe me mu m'u lodh sa ma shum, me gjith shpirt, si fmija tw msoj edhe tw dal njw nxans i mir. Ca me ba?

Po Ca ma ba, Ca me n darket si thojn, Ca me ba... mblidhna rrim kshtu familjarisht, rrim sa t rrim, mbrapa ulna shtrojmt tan ... shojhim nonj televizor a njw gja Ca t jet ... gjum mbrapa.. Ca me ba se duhet meu Cu neswr, me pregatit fmijt pwrshkoll edhe me ... punt e dits...

E, kur kam ditlindjen un, her e festoj her s e festoj, po tash fmija pwr shembull kan qejf gjithmon edhe shkojn e marrin turtwn, qashtu, jo nonj gja t madhe, jo, s a se kena edhe mundsi, se edhe me dasht, duhen shum mundsi me ba ditlindje e gjana, po Ca me ba!

Po te partneri m pwlqen qw t jet i rregullt, i shoqnis, t jet i rregullt me... si thojn... me grun e vet, me fmijn e vet, me mu -se thash me grun e vet- me mu t jet. Po te shoku i partnerit, edhe ai t jet shok i mir, si shok i shoqnis taman, jo, ktw, fwk e fwk.

pwr zotin, pwr at dit un e njof mir, s asht shqip kta, s jam ta marr vesh Ca thu ti se asht shqip, se ne i kena pas than ato gjanat si me zjarr, ... kurse nw shqip s jam tu e kuptu mana, as e dija Ca do me than kjo qw m pyt, jo mana jo.

E si kena me qwn t sigurt qw fmijt i shkollojm me shum kultur? Po, shto njw dhjet pwrqindsh duhet me qwn t sigurt qwrezultatin e kan pritur, fmija, fmija qw ka, se fmija wsht fmij, nuk thojn kot, fmija duhet besu po edhe nuk duhet besu mendoj un, kupton, se mund t duket i urt te shpia po mund baj sherre te shkolla, ku i dihet? Po si fmija mo, Ca s jena t sigurt?

E, Ca kafsh ka ktu ku jam un. Ca kafshwsh, veC qen se kan ba njerzit, rob e qen nwpwr shpi, qen, maca, Ca ka tjewr, tash i kan ba shpi pwr shpi, kafsht e kan pas shpin e vet, tani kan ba shpin bashk, Ca me thwn, or ti, ka ndryshu koha,

poo, kam qen n Itali, kam qwn, e m ka pwlqy, tash vene t mira jan, s asht se jan t kqia, ndonse s kam qen n nonj ven tjeterkun, n Itali po, n Itali kam qwn, m ka pwlq, ven i bukur boll,...

Po pse hikun njerzit? T tan kan qef me jetu n vend vet, por nuk ju del, duet me jetu, pwr nj cop buk, si i thojn. Kan hikun pwr njw jet ma t mir, ma t sigurt. Atje n Shqipria asht rrwmuj pwr zotin, asgja me pas siguri, s ke siguri pwr fmijwn, s ke siguri pwr sen, ...pse do hikun njerzit e shkret... pwr qef ton rrim n ven t huj.

a di nonjw t njoft? as t njoft as jam ka t kuptojsha e domethan, mana, t njoft? s e di , sa tw mw kujto..., s e kam nejt si emwn, s di gja pwr zotin Ca domethan me dek... t njoft? ta menoj un... jo jo s e di

e, Ca rroba na pwlqen neve... rrobat du t jen t lame t hekurosme, kam qef t leta, t thjeshta, tip sportive, qe fto si. Kur i shikoj t lame t hekurosme rrobat, e nuk jan t grisme, t grisme t vjetra, se pwr t grisme ... pwr mue jan n rregull

Mir asht se s a kesh. po ku jan tu met lek nwpwr kurorat tona, nwpwr dorw qw s kan si thyen. Njwlloj asht, si me lek dore si me kart, po kush ka shkoll bukur mir ja din t mirwn si i thojn kta laptopit, mir a me kart se s asht nevoj me dal n der, pagujn...

Si votojn njerzit? Njerzit n tan venin njwlloj votojn, besoj si n tan botwn, shef fletwn e bardh Ca shkrujn, e hedhin n kutije, kaq pun muhabeti. Po un besoj se nw tan botwn votimet njwsoj jan. Nejse, n disa vene kan ma rregull, po pwr me votu, si vot, njwsoj asht.

Po mirboll fle, net net fle mir, qet, net net asht,,,, po ka net qw s tw merr gjumi vet, kasavetit, prej hallesh qw kalojn njerzit, n pwrgjithsi robi ka, Cdo rob ka hallet e veta. E, po, fle deri n shtat oor, kanjher deri nw tet oor, pwr mramje ra nuk asht se flej ... deri tet... ka edhe deri nw tet orar, deri tet or...

E, dhurata ma e mirw qw kam marrw nonjher? Dhurata kur m ka pru zoti fmij n jet. Hee, se ajo a dhurata ma e mira n jet, ka dhe gjana tjera sa ... pwr dhurata mo m u Cmen, sikur Cmenden disa pwr dhurata, dhurata, kur robi asht i mir,..

Po dobi t mira ... s a se a keq, se kur je mir Cdo gjw ka dobii, s a keq, po qeveria si qeveria ma, dobi ka, si s ka dobi, kur njeri a qet e gjanat jam mir, mir a, jo keq

A ka jeshillik Shqipnia? S ka kund. Jeshillik, po ore, si s ka jeshillik, ... po s pati atje jeshillik, ku ka me pas? Se atje i kqyrin shum jeshilliket.

E, punt e shtpis nuk wsht se s mw pwlqejn, punt e shtpisw t tana mw pwlqejn, megjithse nuk kam kan pwr pun shtpie, vet kam pwr t i ba, m pwlqen e pwlqejn po, jo, nuk asht se s mw pwlqejn punt e shpis, mw pwlqejn, ke shpija merakli pwr pastwrti e pwr kto ndonjher po tana astwrti, po shum pun, po, jo jo, nuk asht se s mw pwlqen ndonjw, tana mw pwlqejn.

Shokut tem mund t i jap njw kshill qw t afrohet ka shpia, ka familje, s ka as si shpia e vet e familja e vet, pwr Cdo njeri pwr ma afwr se t del familja jote, sado duken tw tjert se tw dun, kush si familja jote nuk tw do, jo, jo...

Po kjo IBAN Ca asht tash, Ca do me thwn Cfar mendimi keni pwr IBANin, pwr zotin sa ta kuptoj IBANin s a tu m u lut kur s e di, s e di, zoti vet kwt IBANin s jam tu kuptu, hiC, nuk e di se Ca do me thwn,

e, ngjyrat e mia t preferume jan shum ngjyra, ngjyra n pwrgjithsi e emja e shum shqiptarve wsht ngjyra kuq e zi, si flamuri jon shqiptar, po ngjyra t bukra jan, mw pwlqen e kuqja, e zeza, edhe bluja, bojqell, shum e shum ngjyra, por po them ato qw jan ma t preferume...

Eee, a mw pwlqejn qent? Qent m pwlqejn si kur kena pas dikur se i mbajshim fmijt veCan e na kishna n shtpin ton, eee, nuk a se nuk i du kafsht, kafsht i du, po dhe qent m pwlqejn tepwr shum, jan shum besnik qent, po me i pas n shpi bashk me robt me t thwn t drejtwn nuk asht se nuk mw pwlqejn, nuk asht se ... po kam qef tw ken venin e vet.

E Ca shofim na n televizor? Po na nonjer telenovela, lajme, thjesht sa me marr vesh Ca bahet n kwt an, e, nanj film ose siC thash telenovela, muzik, emisione pwr fmij qw ka qef me pa fmija me pas koh shofim dhe na bashk me fmin, kshtu shkon puna, Ca don fmija e kena pa edhe na, kuklla, kuklla,

Koha ktu ku rrim... mir boll. ... koha nj her kshtu u ftoh pak nja dy dit po mir boll asht, jo keq, her vrant her kthill, se ktu wsht si puna e kohs qw shpjegon dhe njerzit ... ndresa ndresa... mir boll jena, mir boll, jo keq.

E si t qetsohena me majt mendje t shwndetshme... pwr zotin mendja pak e shnetshme mbetet nw kwt koh, a koha shum e vwshtir... jo me pas mendje t shwndetshme, po ma mir qysh tesh ka fillu tw harroj nw pwrgjithsi, po Ca me ba, ishalla na ma zoti mendt e kresw, se po di un me maj ... pak zor asht.

Nji her kur shkova nw plazh, se s njifesh plazhi, m u knaq, rana imt, plazhi jo shum i thell, ... edhe kaq, edhe shum i bukur, ujt po, pastwr, edhe qe ata ujt e kaltwr, shum i pastwr, ajo qe ajo gjaja ma e mira, jo mirboll mana ishte

po, ore, si s'ka nryshu kooha? Kto dhjet vjett e funit ka nryshu e sa ka me nryshu, wsht zot na nimo! u myllm e na ka nryshu koha ... ma mir, ma mir ka qwn para dhjet vjetsh pwr menimin tim Cdo gja ....t ftotit teknologjia e gjana, kan ra disa smun-je, disa gjana kto kovidi e gjana na Cmendwn na qitwn fare, ma mir ka qwn para dhjet vjetsh sesa tash

Pwr njerzit e vdekur, mir kur t i pakatojn edhe t i Cojn n vorr, kan me u kujdes prindt e vet, fmijt kur do i nisin te vorri, ai si e ka dika t vetin, po s ka t vetin, t i Cojn Komunalja ... Ca me than... Kur t vdesi robi ma...se dit mdhaja Ca do me prit ma?

Jo, mo, na nuk asht se pwrdorim kompjutra e ma shpesh... nuk a se kam nai stil me dit edhe shum, pwr me pwrdor kompjutrat, tash edhe shpi pa kompjuter s ka se tash jan ba plot me gjana elektronike, po, Ca me ba? jo shum shpesh, jo.

Jo mana jo ... me luj edhe nonj muzik jo, un jo. veCse pwr me nii muzik po, me nii muzik po, m pwlqejn shum muzik me nii, jam pwrher edhe kur jam tu ba nonjw pun nonjw gja nigjoj nonj muzik, i baj punt edhe knaqem tu bw punt, se bahet puna ma let kur jam tu nii muzik, wsht shum ma bukur, se me knu un jo mana.

Shkolla ktu si n Cdo ven kudo q jena, shkollat t mira jan, rwndsi ka me msu dhe fmija, t jen nxansit e rregullt, tw msojn me rregull, e mbrapa shkolla simas venit, Ca ka me ba? Shkollat t mira jan gjithkun, veC rwndsi ka me msu fmija mir e me qwn msust e mir me u marr edhe me fmin mir, kshtu puna

e let, pwr shtreswn e varfwn nuk asht e let, a pak vwshtir, po besoj se mrapa nuk i del keq, pwr ato se kan me qera, nuk a keq, ka mw vwshtirsi pwr ato si kan xhepin e xet, kan mw shum, se kur asht pwr shtreswn e varfwr, asht pak vwshtir, po Ca me bo, duhet me punu...

kafsha e preferume jemja, qeni, qenin e pwlqej, m pwlqen, po jo bashk me robt , qeni m pwlqen me pas njw shpi me avlliii, me pas shpin e vet qeni, m'u knaq tan diten me ta, n darket qeni n shpi t vet e na n shpi ton, kshtu m pwlqen, ndryshe nuk m pwlqen

Po nw qoft se jam shum e shqetsume pwr nanj shok, kur ka nanj naj shqetsim a nanj gjw, po, mund ta kwshilloj, mund ta nimoj, mund ta afroj qw tw ndihet sa ma mir, se shokun duhet me e pas shok si me e pas vlla, edhe mund ta kwshillojsh si njeriun tat.

Si munet me kursy lek nga familja? Me kursy lek, duhet, kur nez dritwn, mos me nez tana dritat pwrnjiher, me pyt n super markete e m gjana t kwrkoj gjana me ulje Cmimi, me marr pak ma mir, po un marr me kursim n katwr ant, se po s u munove edhe pak me kursim nuk del me hangwr buk deri n fun t muajit, dasht e pa dasht s kena Core....

eee, not mana, me than drejtwn not nuk di. po qw m pwlqen po, s asht se di, shum pak, jo, not nuk di, po m pwlqen ... tw ec tw knaqem, di, po un pwr vete nuk di

Po, poezit m pwlqejn, zakonisht m pwlqejn poezit, gjana t bukra, nuk ka... nuk ka qw s mw pwlqejn, jan t mira, disa poezi bajn, u, shum si me qen shum origjinale, realitet, jo t bukra jan, poezit jan t mira.

Si e mbyll takim me njw doktor? Me nj doktor takim e mbyll qw shkon aty ke zyrja e vet, ke numrin, e merr telefon dhe lw takim ke zyrja, ose pwrndryshe i shkon, ku ka venin e vet, edhe mbyll takimin, ma shum nwpwr telefona, me numur telefoni, Ca me ba.

Pwr zotin msimet, s asht se s mw kan pwlqy msimet ... por nuk kam qwn nxanse shum e mir, po msimet kan qen matematika, historia, se po msove historin, mson dhe shum, matematika, ajo mw ka pwlqy, pak ma shum se tjerat, se ne atere s kena pas shum mundsi pwr shkoll,

s asht se plasi edhe shum pwr ambwlsina, po jan bakllava..., m pwlqen, baklalava edhe treliCe, t bukra jan dhe ato, treliCe, amwlsin e mir

e, si kam msu shqipt, shqipt un? shqipen e kam dit ... shqip, se kam le ... disa vjeCe, shqip kam dit, mrapa greqishten na bani halli me e msu, don a s don, e mson se s ban prej zorit, s kisha se si m u marr vesh me ata pwr Cdo gja,

vwshtirsi kan se kan ankth, sa tw fillon njw pun e re, kan tan at merakun se tw fillon njw pun e re edhe kan vwshtirsi, po punt e reja s bahen njwher pa pwrfillje pune edhe mbrapa shkon Cdo gja mir, atbote s ka nevoj ma pwr vwshtirsi e pwr gjana se e shtrojn veten n pun

E, si s'munden bankat me mbajt lek t sigurta, hw, po s mujtwn bankat me mbajt lek t sigurta, kush ka me i mbajt. ... Pwr at qw s ka si puna eme... s ke frik... Ca me ba ...

E, menimi jem pwr kalamajt pwr testet e shkollave asht se kalamajt po u munun me msu..., t ken besim nw vetveten e vet, si tan msusat e kan besim edhe pa msu disa disa boll qw t mwsojn, Cdo gja shkon mir edhe nwpwr testa, aty shihet rezultati,

m pwlqen..., volibolli m pwlqen, po zakonisht tash tu pa edhe fmijt tu luj futboll, basketboll, e sportet n pwrgjithsi t bukra jan, me thwn kwt, Cdo lloj sporti, gjanat sportive jan tw tana jan t mira, ja mana mu m pwlqejn, sportet m pwlqejn

Festat e mia t preferume si katolike qw jam, jan Krishtlindjet dhe Pashkwt, se festa ka boll pwr Cdo lloj feje, festat jan t mira, jan t mira festat, po tash festat kan fillu tuj na ftoh pak po te na festat jan t mira. Pwr Cdo lloj feje, por pwr mu si katolike, Krishtlindjet e Pashkt ...

O, Caja m pwlqen, si s mw pwlqen Caja? Caja duhet pwr Cdo lloj gjaje, edhe pwr grip, e, edhe kur s ke grip, tw pish njw Caj, Caji wsht gjaja ma e mira, njwqind her ma e mir se Cdo gja tjetwr, pwr organizmin e robit, jo, Caja m pwlqen, mana, mw pwlqen.

me nenj ke shpia m pwlqen, nuk asht se kam problem me nenj n shpi, po dhe me dal ajroset robi, merr njw ndryshim tjetwr, shef njw diCa, funksionon truni, funksionon Cdo gja. ma mir me dal kanjhere se pwrdit nuk delet, nuk delet pwrdit, nuk a se na ... mir asht edhe me dal edhe ke shpia mir a.

Jo, mana, n teatwr s kam qwn asnjwher, kot, s kam qwn, po teatri m pwlqen, senkur shof teatwr nwpwr televizor, gjana m pwlqejn, i bajn shum bukur, po, jo, un mana s kam qwn asnjwhwr, kot, s kam qwn nw teatwr. S kena pas mundsi ... ku me pa teatwr me sy, po tash qw e shoh nwpwr televizor mw pwlqen, a gja e bukur.

e ei ai, robota, ato si kan fillu, pwrditshmwri jan vu edhe kur duhet me marr telefon pwr nanjw gjo, internetit pwr nanjw gjo, ka fillu roboti tu fol tash, tash njerzit i kan bo me pushime, www, po, lavdi zotit qo, jo, mana, tashi kshu kan funksionu xhanat, me ei ai.

E Cfar ushqimesh kena pas ne dikur pwr t u knaq... Megjithse ma t mira kan qen ato ushqime se kto... jan ushqime t kota, po atere pwr zotin ushqimi jon i preferuar ka qen ku me gjet ndonj pjat makarona e nj pjat pilaf, Ca me bo, asht tjetwr pwr si fmij, se fmija gjithmon ...

si aktor pwr filma edhe humor mw pwlqen edhe Cekja, por dhe anej nga Shkodra mw pwlqen edhe Zeliha Miloti, edhe Drane Xhajwn, ka shum shum artista e aktor e, ka plot, po tash me i marr edhe krejt me emwn ... po ka shum filma qw na pwlqejn...

n shkoll shkova deri dymdhet vjeC, mbrapa e lash se qwka, wsht e veshtir, s'kisha njat mundsi ekonomike e gjana as me ec as me luj, edhe nalwm shkollwn, Ca me ba, kshtu ishte koha at-here, deri m dymet vjeCe, mrapa lam shkollwn

Muzik mw pwlqejn tw tana, po muzik popullore mw pwlqen ma shum. Muzik popullore, se tash kur robi e ka donj mosh populloret na pwlqejn, simas moshwn ene muzik ... Ca me ba, simas moshwn ene muzika.

Kur kam marr un telefon pwr her t par? Tridhjet vjeC jam ba me telefon pwr her t par. S' kena pa telefon me sy ma pwrpara, digjosha telefonin ... tridhjet vjece kam pwrdor telefon, jo se kam pas temin personal, po se kam pwrdor telefon.

at-here kan qwn smun njerzit se pwr t qwn vet lloj lloj qw i ka kap, jo se kwt koh t sodit s jan tu u pwrhap shum smun-je, jan edhe prej ushqimeve, prej ankthit e prej stresit e prej tanave ... at-here kan qwn gjanat edhe ma t freskta, po s wsht se kam nii pwr nonj lloj smun-je, at-her, pwrpara, jo, nuk e di.

Po Ca m pwlqen me ba natwn? Natwn m pwlqen me ra me afru me drejtu fmijn, me drejtu pak venin, me ba m u ul me pushu, me pa nonj film nonj gja shoh deri kur t na marr gjumi, a, kaq let, Ca me ba?

Si do ishte koha? Po si ka me qen koha sot? Shen, shen ishte koha, .ndofta s e kam pa, njw kukul, si me qen, bukur boll, Bukur, si me qen nonj kukull

Mana interneti ka t mira e t kqija boll, ... budalliqe, tu bo budalliqe, ka edhe t mirat e veta po ka ene t metat e veta se pwr zotin edhe kta fmij nonj her se kat t rrejn, i ban gjysma me syze, gjysma jan mbyll n vetvete, tu lu lojna, budalliqe, ka t mirat e t kqijat e veta edhe interneti.

Po si me e pwrdor teknologjin ... se mos e besojn pak si t mwdhej, mir kush ka qwn me shkoll, kush ka qwn i shkollum, ka msu tw luj kompjuter e gjana t teknologjis, pwr zotin, shum atje, asht shum vwshtir, pak e pwrdorin, veC me pwrdor ndonj telefon, me shtyp ndonj numur me fol me njerzit vet, se madje nuk a se din t shkretwt, s kan Ca bajn...

E futbollin se e ndjekim nwpwr televizor e kshtu, e futbollin na si shof, m pwlqen futbolli, e po n pwrgjithsi sportet t mira jan, futbolli se e shofin edhe fmija , burri, pra e shohim n grup tw tan, bwhena futbollista.

E, t rejat e teknologjis, tash, po i dite ma t rejat e teknologjia po t rejat e teknologjjis jan se njerzit jan tu u munu Cdo gja t bahet me robot e me gjana, po njerzit mbrapa Ca do t bajn, tw mbarojn njerzit t punojn robotat, apo t ikun robotwt e t punojn njerzit? Dimethan kjo a teknologjia qw shkatrron njerzimin.

Po t mira ka, dhe t mira ka boll, po edhe Cdo ven i ka ato t metat e veta, por jo, mir jena, e kalojm mir, jena t qet, kto jan, se kur ke qetsi, nuk ke nuk ke nanj gja, thjesht Cdo gja asht pwr venin robi t jet mir, ta kaloj mir, kjo asht, me kalu qet jetwn

Po, si s ka vend t shejt? Na si katolik japim n Shqipri, kena kishn e Shna Nojt, kishwn e LaCit i thojm, Lac Milotit, pwr kisha tjera, por ma i shenjti siC e qujm na n Shqipri asht kisha e Lacit

Ke partneja mu m pwlqen me qen me besime, me qen e rregullt, edhe me shokun njw lloj, me qwn i rregullt dhe me pas besime.

Kam qen i knaqun edhe jam i knaqun pse jena mir, s kena nonj problem, mana, jena t qet, nw rregull, edhe shishto, jena mir, pwr zotin.

Po, mana, dokumenta kena, po more, bajm dokumentat e gjanat i bajm pwr s mari, po, po, marrim adhja dhjamonis, edhe ... punojm, punojm, i bwjm tana letrat, i kena ba letrat krejt, nw greqishten e vjetwr [???], po, po, po.